Misy famaritana karazany maro moa ny namana. Zava-dehibe, ilaina izy rehefa ao am'zavatra lay mifanitsy am'lay ilana anazy, fa misy kosa tsy ilaina izy rehefa tsy mifanitsy eo am'lay zavatra ilana anazy ohatra, namana mamarina an-kady. Zany hoe tsy voatery ho be namana ianao no tsy voatery tsy ho ana-namana ianao.